Miihil olõ-i nii pall'o ujomisrõivit. Näil ommaq kas säändseq <hesitation> niguq suurõmbaq püksiq vai säändseq <hesitation> liibuvambaq püksiq. A naisil või olla näütüses trikoo vai säändseq päevitamisrõivaq bikiiniq. <hesitation> sis vaheqpääl ommaq ka säändseq pikembäq ujomisrõivaq.